Ya kolan tahun ya tina ina kai'kis si kata <hesitation> tele'bom haf'wa, tu'sa, mae'dam hoya kolan taun ai'nin. ya kolan taun ai'nin hoya undang mancine hini si furuk ya'alu, ya'alu mencine si furuk si iko wase leke'yak ulan taun ai'nin ya'kaifi ba'wase le'kea sea bantu ya sefa mau yak'ulan tahun yak kai'fe ya ka mi'nin yak esa an- an'nin om lem'yak- yak cara'nin yak'ulan tahun yak'ulan tahun maya kefa furun'to ya'fo wa'ainin am huti, am hisa ta'baki ro'loluhu wa'sele wa'sea bantu ya <hesitation> sea bantu ya yak'ina nya rak setif fua'yee yak yidu fu'aye <hesitation> ya'kinan ne yas sya'kali yakaifi malik ya'kufaya am huti e am- am bali'a nya sampe but'tuak. sampe cef bet'tuak ai file'wese la'keyak acara'ne, <noise> ne kolan tahun yak mama tak <hesitation> yak ayah yak ina'race. Si tul si'sa fayak kue ulan tahun safa ulan <hesitation> kue yak ulan tahun sam botua yak ulan tahun yakai'fe se yak kayam bout'to ai'nin yak ka'lak ulan tahun. yak ulan tahun ya ai'nin am tobo'ne lolohok <hesitation> am esa am o'ko lili am ma <hesitation> am am rakue am yam kue sifa ma se amis'kue ya ba'gra ya keb'ra ya re'ke ya ka'ifis yak mama si, yak ai'si. yak kas makan si cef cef'a mau wa si'suba ya bal'i ya sefa mae ya berdua ya berdua cef ke ka'it fi yat ye tina si yek ulan tahun sefa mau ulan tahun si fak mau baneces berdoa tuya si berdoa tuya cef <hesitation> am manyayi am manyayi cef ho am esa ai'nin, am oko lili hua, <hesitation> am oko lili sefa am bis kue am mau wak ya tiba'ra leka yak, yah ayah na yak inai si am'ai yok kai'bi si.